Aerogondicionarezo atulea meinea hei kan rung tia avotrina. Avotuna kwa speciali hei koluma yankan ngong tia niya koluma yankan longuna yan. Kan rung tia hii avotanga nuam duin. Kan rung tia chungin kona teponi sele mi leng turin kan ina lokona joan. Kan lokaluna tepo hii. Kan rung tia hii avotrana nuam duin meinea hei mi leng turin tuyan kolumuna hei kan ina lokaluna. Tepo alumuna yan hitiang aerogondicionarezo tene hii sovachani.